عادةً يستيقظ عالساعه ستة ونص، ببدأ <hesitation> يومى بفنجان قهوة بقرأ الأخبار <hesitation> بطلع على شيء جديد، أحب أتناول الفطور الساعة سابعة، غالباً بيكون بسيط مثل البيظ والشوفان، <hesitation> الغدا بتناوله الساعة واحدة ويحاول يكون متوازن والعشاء أفظل أكله الساعة سابعة و <hesitation> أخلد للنوم على الساعة الثامنة وأحياناً للساعة التاسعة.